Ma guarda recentemente proprio io <hesitation> mo che vivo a Milano ho vissuto e ho girato un pò Milano, Pavia e tutt chest zone un pò più limitrofe. Pur simm jut cu 'a machin 'a cocche part. Però ti dico la verità, ceh i <hesitation> i viaggi più belli me li sono fatti in passato. <hesitation> Mi ricordo <hesitation> i viaggi anche con mio fratello, mio padre. Ceh simm jut a ciert post veramente idilliaci. Simm jut 'e Mauritius. Simm jut 'a Cuba. Ceh c'amma fatt sti viagg nu poc esotici. Arò tu t' staje <hesitation> ngopp 'a nu lettin. Stai a quatt 'e bastun e stai praticamente nel relax più totale. Ceh tu stai tranquillo con il cocktail in mano e sostanzialmente ti vivi la vita. Quella che è vera vita. Il relax, senza pensieri, stacchi un pò il telefono. <hesitation> Ad oggi quello che mi ricordo, l'ultimo viaggio importante diciamo che ho fatto, è stato <hesitation> quello per Barcellona <hesitation> e però non l'ho vissuta tanto pecchè comunque alla fine io e i miei compagni abbiamo preso la febbre. Stevem nguaiat. Quello che ti posso dire è che comunque a me non è che è piaciuta assaje. Anche se, cioè, ci sono i pro o i contro. Mi aspettavo di sicuro più bellezza culturale, però no c' stev nu sacc 'e gent. Mi è piaciuto per questo. Pecchè tu stiv semp cu nu sacc 'e guagliun e pariav. Ceh pariav a schif. Chest'ccà era chell che a me piaceva. <hesitation> Mi faceva impazzire che tu uscivi la la sera e trovavi un sacco di persone e t' putiv mettere a parlà. <hesitation> Cosa che però mi aspettavo di trovare anche un pò più di cultura. Un pò più. Ceh io forse nemmeno l'ho cercata bene eh. Non dico che Barcellona non ce l'abbia. Però m'aspettav cocch'cos 'e chiù bell. Ceh noi vediamo a Napoli il mondo e invece là a parte la chiesa principale, la cattedrale principale, nun c' stev nient. <hesitation> T' jiv a verè nu par 'e casette accussì, magari fatte con il vetro, cercamica particolare. Bello, però, ceh rimane nu poc stu sentimento che dici Maronna mij, ij vulev verè nu poc 'e chiù. Comunque alla fine sostanzialmente abbiamo fatto questo. Abbiamo visto. Abbiamo girato maggiormente per le discoteche, per i locali. <hesitation> E questo anche a me non è che fa impazzire, però in quel momento ci stava. L'unico problema è che pò amma spis cinquanta euro sulament p' tras dint 'a 'na discotec. <hesitation> E là proprio ti scendono le braccia per terra ai piedi. Però comunque questo è l'ultimo viaggio che ho fatto. Quelli che io preferirei sono quelli che io ho fatto in passato con i miei genitori. <hesitation> Specialmente con papà e con mio fratello e <hesitation> dove siamo stai in una tranquillità e in un relax tale che tu t' scurdav 'e tutt. Ceh tu praticament là non esisteva niente se non te, il drink e stiv assettat ngopp 'a 'na, 'a 'nu lettin e <hesitation> stiv n'grazia 'e Dij. Questo è quello che, che mi ricordo e che sinceramente io vorrei riprovare. Poj ad oggi io andrei anche magari in Africa e vuless ji cu cu 'a fidanzata mij, cu 'a cumpagna mij e m' vuless ji a fa nu giretto del genere. <hesitation> Per il resto sì, ceh chilli'llà so stat 'e mument chiù bell. I viaggi chiù bell. Ma no p' nient. Ma pò pecchè stiv tranquill 'e capit? Nun teniv pensier. <hesitation> E nient, chest pens.